Парда лозим аст, то аз нури зиёди офтоб, ва чангу ғубор он утоқро бароҳат ва махфӣ мегардонад. Парда ҳамчунин барои зебоии дохили хона хизмат мекунад, дар тобистон аз гармӣ муҳофизат мекунад, дар зимистон аз хунукӣ. Вобаста ба эҳтиёҷ ва тарҳи хона интихоб карда мешаванд.